<hesitation> Kôfa ande hiasa ndraiky zah, arakaraka asa, izy koa asa burô izy mitondra kitapo, kahie, document, ny ordinateur, stylo, telefôna.